כ'וואלט אנגעריפן די פאליציי און געזאגט: אוי וויי איך זעה ווי איינער גנב'עט דא א קאר פון איינעם. קענט איר אריבערקומען צו די און די אדרעס. ווי שנעלער ווי לאנג די גנב איז נאך דא.